<hesitation> Zah kony saika mba hiangavy anah hely fa misy tany homboagna zah io, ande lavidavitry zah ndraiky tsy hela, ke apetrako amùinao amboànah mbô karikarainao an-tagnana aketo fa tsisy mpikarakara an-tragnoko ao ka.